No ka hoʻonohonoho ʻana i kekahi mau puke e wae mua i nā puke ma ʻelua hui nui. ʻO ka hui ʻekahi ka hui <hesitation> noiʻi ʻikepili. ʻO ka hui ʻelua, ʻo ia hoʻi ka hui haʻi moʻolelo. Ma ka hui haʻi moʻolelo e wae hou ʻia nā puke ma ʻelua ʻano, ka haku moʻolelo a i ʻole ka moʻolelo ʻoiaʻiʻo. Pēlā ka wae a hoʻonohonoho ʻana.